Hoʻohana nā ʻelala i nā ala like ʻole e launa ai. Hoʻokuʻu lākou i nā mea ʻala i kapa ʻia he ‘pheromone’ no ka hoʻomaopopo ʻana i ka pilikia a i ʻole ke ʻimi ʻana i ka meaʻai. Hoʻohana kekahi i ka kani liʻiliʻi a i ʻole ka hula ʻana o ke kino, e like me nā nalo meli. ʻO ka launa ʻana he mea nui i ko lākou ola hui pū ʻana.